نالفيدير في العاصمة من البلايس اللي كنت نحب نمشي لهم ولي قد سنين باش نمشي لهم وبعد كان قد امتدرت منتها نحب بلاصة فاها حيوانات فاها أخضار فاهمة تحس روحك تعالى حابت يعني فما مش بلاصة منبسطة هكاية يعني لا بالفدير.